<noise> कागज बनाने की बहुत ही अलग प्रक्रिया गर्म ही होती है। जैसे कि कागज भी हमें लेन बहुत ही उपयोग में आती है। हम उम्हे लिखते हैं किताब छपती है लेकिन यू बनत बहुत अलग तारीख से हॉट है। पेदां की छलन से और पेदां की लकड़ियां से कागज बनाओ जात है। जैस पौधन में सेल्युकोस नमक को एक कार्बोहाइड्रेट पाओ जाता है। पौधो की कोसिकन की भाटी सेल्युकोस ही बनता है। इता सेल्युकोस पौधो के पंजर का मुख्य पदारथ होता है सेल्युलोज के रेसो को परस्पर इखत्ता जूताकर एकदम पतली चादर में जोन बनई जात। ही वही के कागज कहो जात है। जिसे आपन लड़की कहे छिल छिल बिलकुल पतलो करो जात है। ईएसआई लड़की को छिल छिल कर मिश्रन कर के वही हिसाब से कागज बनाओ जात है। बिल्कुल पतली चादर के रूप में बनाओ जात है।